کینٛہہ عام پکوان چِھ فیجواڈا، یُس ملکُک قومی ڈش سمجھنہٕ چُھ یوان، تہٕ علاقٲیی کھیٚن یتھ کٔنۍ زَن بیجو، فیجاو ٹروپیرو، واتاپا، موکیکا کیپیکسابا، پولنٹا ,اطالوی کھٮ۪نو منٛزٕ, تہٕ اکاراجے ,افریقی کھٮ۪نو منٛزٕ ۔